Ny fahasamihafana vitsitsivy mampiavaka ny zebra amin'ny soavaly dia ao ny lokony ny zebra dia manana loko tsipitsipika maintimainty sy fotsifotsy fa soavaly kosa dia manana loko maro isan-karazany, faharoa manaraka izany <noise> ny soavaly dia biby ompiana ary azo tezaina ny zebra kosa anefa any anaty ala.